केले आनी दुसरी फळ तशेच आर्दे कप दूध वा दही आनी जाई झाल्या बर्फ एक मिक्स्चर'आं बारिक जायण मिक्स करचे। स्मूथी तयार जाळी।